باش تنظف الفرن، أول حاجة تتأكد إنه بارد. بعدين، تفرغ الأرفف والصواني. حضر خليط من بيكربونات الصوديوم والماء، وحطّه على الأماكن الوسخة. خليها ترتاح شوية، ومن بعد فرّكها بفرشاة ولا إسفنجة. إذا كانت الدهون ملتصقة، استعمل منظف خاص للدهون. وفي الآخر، امسح كل شيء بماء نظيف.